<hesitation> Hagnina jiaby e mampaîmbo vava daholo raha ôhatra hoe agnao vao homagna anjareo tsy miborosy nify fô leha tegna azo lazaigny hoe mampaîmbo vava zao, tavela elaela am-bava zao fôfogny e de <hesitation> a raha a tongolo e, <hesitation> tongolo ley de <hesitation> tongolo maîntso koa.